أكثر الصفات اللي تعجبني في الأفراد هي الصدق لأن لما يكون الشخص صريح تحس بالراحة وما في توتر بعد يعجبني الناس اللي عندهم طيبة قلب اللي يساعدون غيرهم بدون مصلحة وأيضا يعجبني الأشخاص اللي عندهم حس من المرح أنهم يخففون من الضغط والتوتر ويسببولك الأبتسامة حتى في أصعب الأوقات بيصيروا معك.